Este nú vezs pues este primer’te ni rgýb raba, rny raba pues tchadny tchi kybyu noh, mas val the xi th ra niz agua oxigenad gulá alcohol nápu, pues txad ni cun th bixtil, eso si de preferencia th bixtil ni rnii raba bixtil neutro ni quiety zietnee di tanto ni rndya nix ni, thega, nax pa bixtil ni va, par txhad ny, einty val nú este nú stoo ra cos xten gýx áh este niná por tche, ckybyw bi cun este cun th cun quibyw noh cun agua oxigenad latdyz na infectad. Chi después de ni ps gytxooni doh alcochol este par quiety gýan zëny gi, zy ni rny raba, einty val zacku zar ye ra buny gix, bueno zëh ni ryad xten ra buny gix, einty zacku buny tiem’ah pues ra ni pues este <hesitation> xi rye raba pues nu ves valna tip naa ni gulá zroo nani’ah pues lága xkyx rabá rchaa raba ni, the tchi ni gun desinfectar este lat gucknaa raba lat bruug raba, lagá gyx xthen raba rcha rabani, ráthe ni rack nee la raba, gulá nú este th <hesitation> gýab’e zazy ná, <hesitation> bueno, ni rnii raba este tub-xtil ah nii ni este nú vez rckaa raba nú vez rzacka raba th za gyd lady xten ni na th coz- th coz, tuzy th coz lazgëxy nani, zazy nday lady naa ni, nii rtëdy rabá rh tchi ni pues zëzy ga rack nee ni láh raba ahora si que gackzack rabá ztë.